أقدر أسافر دلوقتي فا أنا هسافر السعودية لأني محتاج أتفرج على الدوريات الدوري السعودي دلوقتي بقى دوري قوي وأقدر أشوف المتاحف وأقدر أشوف السياحة اللي هما عاملينها دلوقتي وأقدر أشوف موسم الرياض فا بجد أقدر أستمتع جدا بالسفر للسعودية.